मछलीन के अलावा काफी सारे जानवर पानी के नीचे रहत हैं। जैसे स्थाई रूप से जानो जाए तो पानी के अंदर और बाहर रहन वाले जानवर भी इमें शामिल होत हैं। जैसे डॉल्फिन हो गई व्हेल हो गई सील हो गई समुदरी गाय हो गई। जे सब स्तनधारी जानवर हैं और जैसे कछुवा हो गओ, मगरमच्छ हो गओ। साँप हो गओ, मेढ़क हो गओ, मच्छर हो गए, पेंगुइन हो गई और काफी सारे कीड़ा भी पानी के अंदर बाहर रहत हैं।